﻿Arabia Saudita jaenungavi, keti ndipo jokua tetaguasu mbaeti se aikua jare mbaeti aesavi, jare mbaeti aikua jaeko jaereta kireiko okaru retava, erei mopetiño añete tembiu, ereiko oimeko aipo jaereta oyembueteye jokua tembiureva ueya supe ipueretava jare jukureiño jaereta omomantine jokua tembiu ikavigue superetava oime ko uesaka kerupi kiaretape, se mbaeti aesa jare aikuaa jembiu reta